Eeee! Mety hitombo moa la mitombona soa gnantony zay la i man say soa aby ny mpiraimony aminin'ny tenga, la i miray hina aby ny mpiray mony amitenga ka samy miaro gnolo akekiny eo da mitombo zay ary mety mihintsy zay? ary hety koa.